इस्रायल च्या उत्तर भागाचा खासपण म्हटलं तर भूमध्य दर्याचा हवामान। दक्षिण भाग सुक्या आसन तेचेमदी सुमारे अर्धसुक्या पट्टी आसा। इस्रायल च्या हवामानांत उष्ण गोंय्ठाळो आणी सौम्य गोंय्ठाळो आसता। देशभर आणी वर्साक वर्स पावसां खुब फरक आसता।